Eeh zaho mahalagna mandeha homagna amin'ny hotel zegny e. Ko agnatin'ny herinandro edy mahalagna e. Misy am-bolagna zaho tsy nandeha amin'ny hotel zegny e. Tsy ary nandeha fôgna eky.